بفضل أن أنا أنام متأخر على الساعة مثلا خمسة الفجر أو ممكن كمان متأخرعن كدا وبحب إن أنا أقوم متأخر لأن مش بحب إن أنا أحضر وقت الصبح ده بحب إن أنا أقوم متأخر يعني ممكن أقوم بالليل الساعة سبعة أو الساعة تمانية بالليل <hesitation> حياتي بحبها أكتر تكون بالليل لأني بحس ان أنا أكتر نشاط وبقدر أعمل حاجات كتير.